Ny kolontsaina sinoa moa izany dia mifototra amin'ny resaka hoe miasa. Ny sinoa dia tena anisan'ny mazoto miasa, ary i Sina anisany premier producteur, izany hoe mpamokatra, ny zavatra ilaina isan'andro de matetika vita sinoa daholo, ny sinoa zany dia mazoto miasa, ny sinoa ihany koa dia manana ny kolontsainy manokana, ny fiteniny, ny fivavahana ny azy dia hafa, manana ny taona, ny kalendrie manokana ny an'azy manokana koa ny sinoa an, dia ny sinoa zany manana ny kolontsainy, lehibe tokoa ny kolotsaina sinoa.